Peekengo okopako osinoke gawammogo kalapamma naba, lelego, uwakango tee, kakau loida lepo, <laughs> kakau o tee aleka gawawaino tee lepo tekee ono onoitoai, uwakago pakualama. Waikenga lepo <laughs> tengo napo niino lepo kosii gaugau nautee, polanamasko, ainamaske olanamaske tee siobalas nanamas lainemalitoai kosi gaugauko, pagau okopo weloma namasko. Napo wata asing aleketai isppo ispoo nandoko tai weloko tang sioballabai apamma teeno siosio balas. Peke gaugau nawa talitalipabaino, nappo teukoita nappo ninau lepo talinisgo kalepama nau, tang peke oh osinnonnala awa owawana oh pola, pagauke ulikangketa lukauto alu nala polo loida nauka maaka tee kokole loida maka patoo loida, maka tee kalenge a- tawi namba loida. Tang tebaa gawagawalikos nana nanama pakuu alama lepo, awaa talalamalako nii enang malinoie, lotulotu malinoie, teng nappo teeke tai napo, ninau nigoo nonogo lepo lotulotu popotaumo. O lepo enang nowetee, maikenga polaa siosio nawete. Tang amili, wanaba loida gawalamma ukauka ambili nanamma walenge nabaa wes alangko enango. Pola namasko loida, maka tang ndoo siogo loida, ndoo alele namasko, tee peke asiamanamas wes wes amma lona melitowai. Tee awa owankolo, amasko asiako teng tolomalikoloo pekaba ledi angkolo enang babiai, mule napo nemalilio mubuainang teng, molikolo te talipabili wes enang babiai, wes alamma awa owabiaii ang teego lonaa owabilingo, ano ango enanna asii aiee. Walengena loida, maka amili, kalu loida nambuli tee peeke winaka loida nambuli, teng otoi asiaioleko tawambila ukawabiai pawango. Eng napo nau, leppo mekee tee oh gawama awe panobamo nii taba a lotu malinoie, polo wanwan nawete tee ule ulei, pangaunga enang namasko poloo wau alima namasko lepo nannanastoko eng enang oh teu pekau ulikangketai pagauke gawanamas nanamaitoko apamma taba talipabaino. Enang napo teketai nau tang, naoo siiombama ena enang lulu weikengo, tee temas lepo enango nne onoi awa panobamano hamas gawama taba lemoinoie. Teng teketai napo, lepo meeke napo nii nau mokamasko tang osnamosko be'benis. Awa mokopo wiikano wemalama onnoi awaa panomalako tee, taba taba onoie, enango tewoo anga mokopo nga napo ena enang malima ono onoli. Peekaba awa, nana wotamelima amas awa awa gaa wako nappo talipabia aii talipabalamano tee napo tewoi tekas nana nanangma loida awa nameitoai temetemas anas lakee talipea lumanamas niike agee awa gawammanamas like tekee tewa gaweliko. Teng teketai tang napo nau tee oh enang, tepo waikenga tang nalo memiai ena enang pekaba midumidunis teke temaskoi, tewa gawagawalima eng otoloto napo.